Sa festa pru bella po mei è su Natalle. Su Natalle este una festa chi s'intende de prusu, tottu s'affettu, tottu <hesitation> sa de si d'erere cu is amigusu, cu is parentese. Si scambiausu is arregallusu. Esti una festa meda sentida. Su Natalle, segundu mei, è sa festa pru bella.